<hesitation> kuleer bulabula kañun duu bikki warta e hakkille an. Walla so a ƴeewii kambu oo du. Ndu bulabula non. <hesitation> ko naayi e bangal bulabulaari kaa fuu waran e hakkille neɗɗo. <hesitation> Kuleer bulabula kulle muuɗun ana keewi so ngoonga.